Dala. Leleo dala ia karna biasa lae dala manu kebebasan, babe'i balkaik no manaahik, karn Au hi kebebasan ho au bisa lala'ok lo mamank fe'ek no bebas boema ah bisa manu karakter nabe'i neu sodak ia.